طريقة بنهي بيها يومي إن أنا بعد ما برجع من برا مثلا لو كنت في مشوار أو كده بقعد أرتاح شوية وبعد كده بقوم اعملي كوباية شاي بالنعناع وأقف في البلكونة وأسمع اغاني في الهاند فري أوقات وبقعد أبص للسما والنجوم والقمر وبعد كده بدخل جوا أوضتي وأرتاح شوية وأقوم اقرأ شوية في كتاب بحبه زي كتب نجيب محفوظ بحبها جدا.